Lu scrusciu di vuci ca parrunu pianissimu mi fa pinsari a sigreti sussurrati nta ‘n postu ammucciatu; mi ricorda l’attimusfera di na biblioteca o di na chesa antica; pensu a ‘n sensu di misteru e cumplicità tra cu parra senza farisi sentiri; mi duna la sensazioni di qualchi cosa ca ni sta scappannu.